Ma ei tiiäq üttegi eläjät, kiä kuigi väega kuivah kliimah suutnuq ello jäiäq. Äkki määnegi siug vai midägi säänest? Aga ma tegeligult tõtõstõ ei tiiäq..